Meresan m'ekyir mfe eduonum akͻ mber mu a, ͻno no, emi mara me fidua mu no, edziban a yedzi no, yɛbͻbͻ mbͻdzen dɛ hɛn ara yebodua dza yedzi nyinara dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a yebotum atse ndur a yɛdze gu hɛn edziban do ama hɛn apͻwmudzen ho nsɛm so woedzi mu. Dza yedzi no sɛ yetum dua a, ͻboa ma yenya ndzinoa a ͻwͻ edziban no mu nyinara yedzi ber a yɛnnkafa ndurba ndurba biara akeka ho.